Prima regula a sarìa dë mangé tüte le coze crüe, chule ch'al e pusibil mangeie crüe, se ie fuma cözi ëntà feie cözi a fö cit, cuindi pusibilment pa fe tropi frit e l'ëmpurtant a sarìa dë cunsümé, dë feie cözi a vapur, ën la pentula a presiun përché a s'mantenu tüte le sustanse nutritive